Jiro agnatina pôsy io ndreka zany an magnampy anô zany io. Raha handeha akeza anô raha handeha akaiza dia afaka andesinô fogna igny na amin'ny toerana akaiza na am fotôna karakory dia indesinô akegny zany jiro mevamevagna azo atô antagnana antagnana.